Tarityet ko tyony ne ng'oom, ako tarityet nitok ko teeche koot nyi, wendi kocheeng ketit ne- nemaropuni, ne ne nyelnyel kidogo kole, nemaityin tyongik alak, kong'eet ko cheeng suswot, korook kotai ko rate kutit, ako tai ko- kochap kosikchi akocheng su tukun che- chetapululeen kole, korok kotai ko- komenye, ako chape koot nema roponi akot amachute kei, ak arook kotai kolak, ako tarityet nitok komenye sait nepo kemboi inekee, ng'oeech, kopachengat amitwogik, korook koimen, koit, amamii petut netos inyoru tariyet korue komapokocheeng amitwogik chiik.